चेतना अउ सब से मोर मतलब हवे की चेतना जागरूकता अउ। समझ होएके जरुरी होथे चेतना ककरो चीज के बारे में जागरूक होना। जैसे अपन आसपास के दुनिया मा स्वयं के अउ। भावना आसपास के बारे में जानना जरुरी हवे बुद्धि ककरो स्थिति अउ। ओकर समझें की क्षमता कितनी हवे स्मरण ककरो अउ। घटना के याद रखे के क्षमता और खतरे अउ। दूसरी चीज से सावधान रहना।